די וועג וויאזוי חיות וואס וואוינען אין מדברות באשיצן זיך איז קודם קענען אסאך פון זיי וואוינען אונטער די ערד זיך צו באשיצן פון די זון און אסאך נעמען די עסן וואס זיי האבן און נ- פון דעם האבן זיי וואסער. און אסאך פון זיי דארפן בכלל נישט קיין וואסער.